Ia, fampiasan-drô antely àby io ndraiky tsilo-nany fantsiki-nany zen̈y ze tsy ze fantsiki-nany. <hesitation> Ino zin̈y? Koa fa an̈ano defansy zen̈y irô mampiasa ziny. Koa fa mahatsapa zen̈y irô fa karà misy tady an̈eligelin̈y irô mitady andeha hidriky aminany zen̈y. De irô amizay mampiasa fantsiki-nany in̈y ze izy de fiarovan-drô tany misy izy larishi-nany aviô koa zen̈y. <hesitation> Karazan̈y kara, izy fa nivolan̈iko tio zen̈y karazan̈a defansy ataony zen̈y zin̈y.